Moroccon inchi africati ka iran africat dargenu inam ishia inama dima inam rifes lalafu sagale ishin nyatine tembe faa tambi faa worki faa muketi sukaria faa kahawane dib et dudi amine inam won biri nyatumu won ak fonifaa dib et nyati inama sagale manya nyat inama dansa amine inama dima.